<noise> أول شي تأكد أن النباتات عندها إظاءة مناسبة، وما تكون بعيدة عن الشمس مباشرة بعدين أسجيها بكمية محتدلة ما تفرط بالري لأن هذا يسبب تعفن الجدور خلي التربة تكون رطبة بس مو مبللة تنظيف الأوراق كل فترة مهم علشان النباتات تنفس وبالشتا ممكن تقلل كمية الماية.